Sɛ mo nkotsee metse a, agor a ͻyɛ a metaa pɛ ne dzi ara yie yɛ ebisaa. ͻyɛ agor a nna midzi wͻ ber a mekenkan nwoma bi no mu nsɛm. Na afei, mahwɛ dɛ mͻhwɛ ehu dɛ mibenya nyiano ama dɛm nsɛmbisa no a. ͻyɛ a ͻkyer m'adwen, na ͻno na ͻma m'enyi gye ho.